لا مش كل سلالات الكلاب تكون ودية، الشخصية والسلوك، هذا يعتمد على عوامل منها السلالة طبعا، منها التنشئة الاجتماعية منها التدريب، الكلاب المدربة بشكل صح يكون سلوكها أحسن وتكون ودية تجاه البشر، والحيوانات الثانية، كمان الخبرات الفردية والظروف البيئية. مثلا الكلاب اللي تكون عايشة في منازل، كلها محبة وود كدا، تكون هي ذات الوقت تكون كلاب ودية.